أنا بفضل الأطعمة الحلوة مثل الكعك والبسكويت الحلويات الشرقية <hesitation> اللي بيها نكهات وطرق تحضير متنوعة، بفضل الفواكه، الشوكولا، الآيس كريم، الآيس كريم من الأطعمة الأكثر <hesitation> شعبية وبه نكهات عديدة وخيار مماثل أو مثالي في كل الأيام، والسكر المضاف <hesitation> بستخدمه في كثير من الوصفات والمشروبات.